Lampe de poche fitaovagna indesi-magnaza amin'ny andro mahizigny. Izy io fitaovagna mandeha pile. Misy bouton tireny aminazy. Atao amin'ny tagnana amin'ny tagnana izy. Dia izy igny indesigna mitsilo amin'ny tany tianao hazava kafa mahizigny andro.